दाथ खोतर नी ओका क़हत जो की पहिला का लोग रोटी खाता था, वोका बाद में दाथ की साप सपई करता था। तो वोका दाथ खोतर नी कर, अब आजकल का लोग ब्रस और दूसरी चीज होन को उप्योग करते हैं। पुराना समय में यह दाथ खोतर नी लोग अपना गड़ा में और कमर में बांधी न रखता था। जब भी भोजन करेओ, कि दाथ खोतरी ना न दाथ की सापई कर लेता था। तो वोका से कोई भी दाथ में सडन नहीं होती थी। इन्हां वज़े से हर पुराना लोग अपना पास यह दाथ खोतर नी रखता था। उको मतलब पहले समय में कोई स्टील यह की चांदी की रखता था। कोई और भी चीज कोई लकड़ी जासी को भी उप्योग करेना ना अपना दाथ की सापई करता था भोजन का बाद में।